A bana a kele hake goshi bɔɔ ni ibi ba a bana kele iŋo buku haharke eme iti hɛɛ me a kele ŋo bika nɔɔ ko mee a shi ubin eban i cbi shona ki tari ko ŋo <hesitation> ihan domin i cibi ucu she cek shi tuk uduŋa akele ŋo amma shunu tabe gosha ni icbi ba i cibi i shone ki ba ahɛ ŋo nu banu ugwesha a bubu wa <hesitation> ugwesha abin bom ete she shai ni kɔɔ ni eai ne shaa a antee yir a shebɔɔ nu ubin a bɔɔ sha goshihe aka ku a bik sha goi igan sha ko agui aje harka a ja air igan najehe a gule bik hɛ ɛti shu goi ubiŋe a nerakin <hesitation> a bin ne deŋ shuje a ba na nyi ewi shu ko a goi uju harka nu aii <hesitation> a bin she ele ah Uneke sha hericibi i cibi ki goi <hesitation> iban a kale ime har <hesitation> i bema oye iceno ba domin a nashar ice me shi whɛŋ acbi kpɛa icibii shi ishi goishi iŋo a bin shu tuka a bana akele ka ba ni itengashe ten gashe ŋo buku jea jea ŋo ni tengashe akele ŋo ka ma sho ko inɛɛ kome kɔɔ shu nu taba hear ɛti iŋo buku shai ni ciibi nu she ŋo na a guira shai ni cibi wu she ŋo na a gwira aketa ba shunu taba <hesitation> ke hake dokpiyir ine gweno ba amma ŋo buku ko itengashe ŋo na kele ŋo ino kami shu bana ban akee ŋo sha kama shi sha wira uneke shina je ishiri eŋo ba uneke hina kaje iŋo shu shu har na hea ɛti keke <hesitation> nu bɔɔ ka a tɛɛ ubin na lea buku shono onyo i han i tayo ke hanai toba hwɛ eti vyom a shoni eibi Ha he eti iyeaja gov ban ake la ba sai dai i yom inte o de bɔɔ <hesitation> shenigwe oshenice ke neni cibi akeje a shuabine ɛti hɛti uyom bika je ke hɛnta iye bika shi nii aibi a shai na gwira akete amma ubin eme shi fweŋ abana kele ka wur ni tengashe na <hesitation> gwara ni kɔɔ shu sho ni koɔ eŋo shuje no shu doka na aeile ŋo <hesitation> ushu tengashe <hesitation> utuk uwhe ujehi iye here eye sha jawa amma bik shee eti domin here ete she shuni cibi iyoo tuk iŋo shunu agwira kele oye hai oshogwi shohohoba